Penggunaan teknologi merupakan Um ada baik dan ada buruknya kalau kita menggunakan dengan baik maka kebaikan Um lebih banyak kita terima namun kalau kita Um salah menggunakan maka keburukan keburukan Um yang kita tidak ketahui akan Um datang.

Um Saya suka pakai baju yang selesa yang sanang tidak panas yang kalau masa urusan formal saya suka pakai baju kurung tapi kalau untuk keluar-keluar rumah saja-saja saya suka pakai T-Shirt atau baju blouse kemeja perempuan itu lah.

Um Yang pertama sekali walaupun kita jauh dari dorang kita sentiasa doakan mereka, sentiasa berhubungan dengan mereka sesibuk macam mana pun kita akan ada masa telefon atau pun mesej ahli keluarga kita yang jauh dan kita kena ingat kita jauh daripada ahli keluarga tu disebabkan Um faktor kerja dan apa-apa pun yang kita buat kerja kita buat itu adalah untuk masa depan.

Makanan yang tidak menyihatkan lah seperti makan burger, makan makanan-makanan proses. Itu yang perlu kita tidak makan kerana ia banyak campuran-campurannya jadi kita tidak bolehlah memakannya, ti-tidak menyihatkan untuk tubuh badan kita. <noise>

Perkara yang saya ingin lakukan untuk lebih sihat adalah berjalan kaki, berjalan kaki sabab mungkin kalau berlari mungkin keupayaan agak terbatas kan, jadi dia berjalan kaki tu adalah satu senaman yang sangat ringkas, mudah, cepat, padat dan Um senang untuk kita lakukan.

Ketika saya mendapat telefon pertama yang saya miliki memang Um ada beberapa kesukaran tentang Um cara penggunaan tetapi bila sudah kita lakukan dengan bersungguh kesukaran itu akan Um mula hilang dan kita sudah tau menggunakan.

Macama mana masyarakat membantu orang memerlukan melalui mungkin kita buli bagi darma contoh kalau orang tu dalam kesusahan rumah terbakar kita darmakan mereka dengan pakaian-pakaian yang terpakai yang lagi baik mungkin juga kita buli beri sumbangan dalam bentuk Um duitlah untuk keperluan mereka ataupun kita buli bagi sumbangan dengan memberi baras, Um gula, kupi Um yang perlu untuk mereka Um hiduplah.

Masa pertama kali saya mendapat telipon saya merasa sungguh gembira kerna pertama kali dapat memegang ini telipon, apabila saya mempunyai telipon saya akan menelipon semua kawan-kawan, saudara dan anak-anak yang jauh. Dengan perasaan sungguh gembira apabila pertama kali mendapat telipon ini.

Jenis haiwan yang ada di dalam Um komuniti biasanya adalah ayam, kucing Um burung merpati, kambing, kerbau Um ia nya diternak untuk kegunaan sendiri dan komersial.

Saya mau anak-anak saya berjaya di dunia dan akhirat saya mau mereka Um berjaya dalam palajaran saya mau merek dorang ni Um berjaya dan mengingat orang tua menghormati orang tua dorang lah apabila mereka berjaya dan saya mau mereka sentiasa bersama kami orang tua dia.

Perasaan menyertai sukan berpasukan itu lebih baik berbanding daripada individu sebab kalau secara berpasukan kita ada semangat yang sangat tinggi sebab kita ada sokongan daripada pasukan-pasukan yang lain berbanding daripada individu kita hanya mengharapkan kejayaan sukan itu adalah bergantung dengan diri sendiri Um.

"Nasihat saya akan bagi nasihat kepada kawan- kawan supaya jangan terlalu merindui mereka Um kita boleh berhubung melalui telefon atau pun ""video call"" Um itu lah yang dapat mengurangkan kerinduan kepada keluarga mereka Um orang bilang sekarang ini ""VC"" lah konon itu lah nasihat saya kepada kawan-kawan jangan terlalu sedih [Um]berhubunglah melalui telefon atau pun ""Video Call"". "

Ok saya guna handphone mungkin dal-dalam sehari dua tiga jam begitu tetapi tidak berterusan dan Um misal kata dalam bila bangun pagi saya tengok handphone tengok mesej mungkin dari keluarga atau pun kawan-kawan ada masalah atau tidak kemudian kita stop mandi lepas tu kita tingu lagi balik kalau kalau ada wasap dari kawan untuk mengetahui apa berita berita macam berita keluarga Um macam hari ni saya buka itu wasap ada berita keluarga diterima.

Saya cuba menjaga kesihatan dengan mengurangkan pengambilan bergula yang saya rasa sangat berbahaya untuk Um punca kepada pelbagai jenis penyakit dan memakan makanan yang bermasak sahaja.

Okay untuk bahagian yang paling tekanan adalah apabila kita diarahkan untuk menyiapkan Um beberapa tugas dalam pada masa yang sama tugas itu adalah tugas yang sangat banyak yang memerlukan penelitian yang sangat jitu jadi bila penelitian yang sangat jitu masa kita adalah terhad dan kerja masih banyak dan tergendala itu adalah satu bentuk tekanan lah.

Penghijrahan di negara Malaysia berbagai, ada kerna pekerjaan, Um ada juga kerana kita mengikuti suami atau Um isteri kita ke tampat lain Um kebanyakkannya hijrah ini adalah pekerjaan di tempat kita bekerja.

Um Pembayaran ini berubah lima tahun yang lalu Um dulu orang Um membayar melalui macam berjumpa tapi sekarang sudah teknologi ini maju kita buli Um membayar orang secara online, transfer, QR dan macam-macam lagi lah sekarang dalam teknologi yang maju ini.

Tempat suci Um bagi saya dan juga keluarga saya iaitu Kota Mekah, Madinah dan juga Baitul Maqdis. Sebab itu merupakan Um kota suci bagi umat Islamlah. Dan Baitul Maqdis merupakan Um kiblat pertama orang Islam.

Musim cuaca di Malaysia hanya ada dia tidak ada musim tertentu musim panas, musim hujan, kemarau, banjir itu saja tidak ada musim sajuk atau musim Um bunga tapi musim hujan, musim panas, banjir itu lah yang ada.

Jenis seni yang saya suka adalah yang pertama sekali lukisan, melukis yang kedua adalah seni nyanyian iaitu suara, yang ketiga ialah seni tulisan Um penulisan ada banyak kan, penulisan Um penulisan jawi dan juga penulisan yang cantiklah dan yang pelbagai bentuk penulisan.

Mencuci tangan Um selalu merupakan Um untuk kebaikan diri kita dan juga kasihatan kita kerna kita selalu menggunakan tangan untuk bekerja Um dan sebagainya, maka dengan kita selalu mencuci tangan kebersihan kita Um diri kita terjaga.

Kenapa penting untuk kita selalu mencuci tangan sebab mengelakkan daripada jangkitan kuman, bakteria, jadi itulah kita kena selalu mencuci tangan supaya tidak dapat penyakit berjangkit. Lebih-lebih sekarang ni banyak penyakit yang datang secara tiba-tiba.

Teknologi meningkatkan kual-kualiti hidup kita sekarang ini kualitinya apabila teknologi kita mau seumpamanya sudah kita mempunyai akses internet yang baik jadi kita bolehlah meningkatkan macam kita berniaga kacil-kacilan jadi kita bulih Um meningkatkan kualiti lah kita boleh pos-pos apa barang yang kita jual jadi serba sedikit dia akan membantu meningkatkan kualiti kehidupan seharian kita.

Keadaan sekolah di kawasan ka-saya bagus Um mempu menampung keperluan anak-anak tapi ada juga bangunan-bangunan sekolah yang sudah telampau buruk lah, lama yang mungkin perlu pembaikan untuk pembelajaran anak-anak Um untuk pembelajaran asas yang kurang berteknologilah.

Kita amat bimbang teknologi yang Um di telipon bimbit ini kerna kalau tidak punya kawalan ia merupakan satu ancaman kepada di masa sekarang dan masa akan datang untuk generasi yang akan datang.

<noise> Um Harapan besar saya ialah supaya Um <noise> masa depan saya, saya lebih sihat Um dalam membesarkan keluarga saya dan Um dan semoga saya Um dapat Um mendidik keluarga saya yang la- ke arah yang lebih baik.

Sangat senang untuk memulakan perniagaan di negara ni sebab banyak sokongan atau bantuan-bantuan daripada kerajaan dan juga semakin lama semakin hari Um perniagaan-perniagaan yang dibawa kan itu adalah dalam pelbagai bentuk yang berbeza berbeza daripada Um lima tahun masa yang lalu Um.

Um Semasa memulakan perniagaan ini tidaklah juga susah sebab kita boleh menggunakan melalui media sosial lah. Kita boleh bagitau kepada kawan-kawan kita. Kita post-post apa yang kita jual dalam perniagaan jadi kita memperkembangkan dia dengan melalui media sosial

Pentingnya untuk selalu cuci tangan adalah yang pertama sekali untuk menjamin kita punya kesihatan maksudnya apa-apa pun yang kita sentuh kita mesti cuci tangan sebab kita mesti pastikan tangan kita itu berada dalam keadaan yang bersih sebab kita sentiasa menggunakan tangan kita untuk pelbagai aktiviti bersentuhan dengan orang dan juga makan pun semestinya menggunakan tangan jadi Um cuci tangan tu penting untuk kesihatan.

<noise> Um Ya teknologi yang merisaukan saya ialah apa yang ada kita sekarang ini iaitu macam AI Um, dia belum lagi untuk diketahui oleh masyarakat dan saya sendiri tidak berapa tahu apa itu AI yang sebenarnya.

Iya ada sebab kalau seingat saya kerja yang paling selalu saya buat dan paling susah iaitu melipat kain selalu kadang-kadang saya dapat buat kadang-kadang saya malas mau buat jadi itulah saya rasa paling susah.

Um Saya nasihatkan kepada diorang supaya menghubungi menelipun ibu-bapa mereka yang jauh dan sentiasa bertanya khabar kepada ibu-bapa atau keluarga yang jauh daripada mereka lah.

Budaya orang Malaysia ataupun di Sabah yang menjaga ibu bapa yang akan meninggalkan kita adalah anak-anak Um dan juga keluarga terdekat kebiasaannya ia akan dijaga sehingga Um beliau ini Um meninggal dunia.

Kerja yang paling saya mau adalah menjadi guru atau pun pendidik kenapa sebab itu adalah cita-cita saya dari dulu dari saya kecil lagi saya memang bercita-cita untuk menjadi cikgu sebab saya suka ajar orang, saya suka kongsi ilmu dengan orang saya mahu didik anak bangsa saya.

Pemuzik yang saya suka ialah Um siapa Siti Nurhalizah ya sebab ia mempunya Um apa ni mempunyai lagu yang baik-baik tentang tradisi dan boleh juga digunakan Um melalui lagunya menyampaikan kepada masyarakat-masyarakat macam dia buli Um apa macam mau bagi contoh-contoh yang baik lah kepada generasi yang datang.

Kemudahan awam di tempat saya memang agak kurang cuma sekarang ini hanya ada Um surau tampat sembahyang bagi orang muslim dan hanya satu gelanggang sukan iaitu sepak takraw dan Um tempat saya memamang memerlukan Um keadaaan Um awam yang lebih yang lebih competent.

Um Kita buli guna teknologi itu dalam pembelajaran yang memudahkan contoh Um buli kasi banyak Um dis-di skolah di skolah lah contoh dia kita bekalkan lah dengan alat alat teknologi yang memudahkan pembelajaran dan tapi yang paling penting Um sambungan internet itu lah internet tu la <noise> penting yang perlu ada di kawasan skolah supaya teknologi itu buli digunakan dalam pendidikan.

Saya lebih suka kepada permainan video kerna permainan video ini akan [Um]menghilangkan tekanan Um kerja, tekanan Um kehidupan dan kita melupakan Um masalah kita sementara kerna kita menumpukan perhatian kepada Um permainan video.

Um Saya tidak terfikir berkaitan warna langit kenapa dia biru mungkin itu sudah lumrah semulajadi yang Allah Subhanawataala bagi Um penglihatan kepada kita langit itu bewarna biru.

Pesta Um atau perayaan Pesta Kaamatan lah sebab Pesta Kaamatan ini seluruh untuk rakyat Um yang mengkhususkan kepada bulan lima untuk mereka menuai padi tulah Pesta Kaamatan.

Berenang ni adalah sesuatu yang menyeronokkan tetapi dalam pada masa-masa yang sama adalah sesuatu yang menakutkan sebab tidak semua orang boleh berenang dan berenang ni adalah satu aktiviti yang memerlukan latihan ataupun pembelajaran sebab bukannya terus-terus ja kita boleh berenang jadi dia perlukan Um belajarlah untuk berenang.

Okay, cerita terkenal dalam budaya yang saya suka itu cerita mengenai binatang di mana cerita itu memang famous di-dia memang selalu kita dangarlah di dalam budaya selalu dicerita orang-orang.

<noise> Ya, Um kadang ada orang bawah umur yang sudah agak berusia dia tidak begitu pandai menggunakan <noise> teknologi yang ada Um biasa mereka boleh gunakan asas dan itu mungkin juga <coughs> contoh kalau dalam talifon menyebabkan mereka mudah terpedayalah dengan yang suka scammer tu kan tapi kalau orang muda memang boleh menggunakan teknologi itu dengan baik.

Um Buat masa sekarang ini dengan Um kecanggihan yang ada saya buat Um temujanji dengan Doktor melalui SMS atau pun Um telefon.

Artis yang saya kagumi ialah Um Datuk Aznil sebab ia merupakan seorang bapa tunggal dan mempunyai bisnes-bisnes yang lain Um itu lah yang saya kagumi.

Um Saya suka jadi seorang peniaga sebab jiwa saya dari kecil saya sudah diajar berniaga oleh nini saya dan sebab pada saya berniaga itu memberi cabaran Um dan kita berusaha kita puas hati bila kita mau mendapat untung lah dalam beniaga.

Saudara yang telah membentuk kehidupan ialah seperti Um saudara yang terdekat lah, mereka memberi nasihat yang baik-baik kepada saya menjadi seorang yang berguna lah.

Buat masa ini dokumen yang diperlukan untuk pergerakan kita sama ada di dalam negeri atau Um negara jiran kalau dalam negeri sendiri dokumen penting ialah Um identiti kad atau pun kad pengenalan dan Um kalau kalau negara kita perlukan passport perjalanan.

Tempat suci atau istimewa untuk saya dan keluarga adalah masjid masjid itu adalah tempat suci menurut agama islam dan juga tempat yang istimewa bagi kami adalah rumah kami sendiri sebab rumah itu ibarat syurga keluarga.

Salah satu ubat-ubatan tradisional yang wujud dalam budaya kami iaitu penggunaan daun sirih, lidah buaya sama ada satu dipanggil tongkat langit itu memang selalu lah digunakan dalam budaya kami untuk merawat luka dan lain-lain.

Teknologi yang difikirkan akan meningkatkan kualiti hidup saya adalah Um teknologi yang terbaru Um yang mendatangkan kebaikan dan memberi kemudahan Um memudahkan kerja-kerja untuk Um diri kita. dan keluarga kita.

Nasihat saya diorang boleh ambil masa dulu sebelum membuat sesuatu ah tarik nafas mesti ada keyakinan bila mau bercakap di depan orang lain err kalau orang islam mungkin boleh baca ayat ayat tertentu lah sebelum diorang ah becakap

Tumbuhan yang selalu saya nampak ialah tumbuhan bunga tanaman bunga-bungaan dan sayur-sayuran tumbuhan yang seperti bunga keladi Um itu sekarang kebanyakan orang tanam lah itu yang saya nampak.

"Macam sebelum ini di negara kami pembayaran menggunakan ""cash"" dan juga menggunakan Um bayaran seperti debit kad tetapi dalam lima tahun ke depan ini pembayaran melalui QR code sudah dimulakan. "

Wanita mengandung kebiasaannya akan dijaga oleh Um oleh suami dalam kom-komuniti kami. Ada juga kalau keluarga yang dapat membantu Um berbagai-bagai kerja-kerja rumah yang berat Um untuk meringankan Um kerja-kerja yang dilakukan.

<noise> Um <coughs> Semua makanan Um yang ada di negeri ini memang berkhasiat Um dan sentiasa sihat kecuali Um makanan-makanan yang mengandungi Um <coughs> Um beberapa bahan yang Um tidak dibenarkan Um oleh kerajaan.

Cara menempah doktor mula-mula pigi hospital pastu dibagi ambil darah, lepas ambil darah durang boleh mengetahui apa jenis penyakit kita dan mereka akan panggil dan bagi kita kad temujanji.

Cara menjimatkan wang, saya bali barang yang saya perlukan sangat dan penting sahaja Um kalau yang tidak penting yang lebih kepada Um kahandak itu saya tidak beli lah saya lebih utamakan yang penting dulu. Kalau ada lebihan baru saya membeli yang kahandak itu.

Lawatan ke pawagam ni bagi saya satu lawatan yang biasa sebab yalah Um apa-apa pun kita boleh bila-bila masa pun atau pun sesiapa saja pun boleh buat lawatan ke pawagam jadi bagi saya dia tidak ada yang menarik lah <noise>

Untuk menikmati Um menikmati alam semesta lautan untuk melihat segala Um kebiruan warna laut tasik Um ketenangan, air sungai boleh melihat segala ikan-ikan dan bermacam macam yang ada di dalam ataupun di tepi-tepi sungai.

"Um Saya akan mencari peguam melalui internet dan kita cari lah ataupun di mana-mana sektor swasta mungkin kalau ada yang ""suggest"" Um dia bilang pigi cari peguam begini kita pigi cari lah di sana."

Mula-mula sekali apa yang saya fikir tentang AI ni ialah AI ni adalah satu teknologi yang Um sangat hebat canggih yang mungkin tidak terpikir pun oleh orang-orang maksud ialah sekarang orang buat iklan pun apa-apa pun semuanya menggunakan AI ada robot AI dan semuanya adalah berasaskan teknologi yang saya rasa satu tingkat teknologi yang sangat tinggi.

Teknologi yang dirisau kan adalah salah satu daripada teknologi yang seperti usaha-usaha untuk scammer, menipu dan macam-macam lagi untuk masyarakat.

Um Saya akhir-akhir ini, saya bimbang dengan kesihatan yang dia-dialami oleh masyarakat Um di negara ini ialah Um strok itu, [Um]mungkin Um darah tinggi, kencing manis dan Um kolestrol.

Harapan saya menggunakan teknologi ni untuk apa supaya saya dapat info info melalui media sosial seperti info info kesihatan info info mengenai pembuatan makanan dan resepi resepi lah begitu supaya senang dapat.

Cara menjaga badan kesihatan saya ialah mencari Um buat Um senaman pagi, <noise> makan sa-benda-benda yang berkhasiat, Um begitulah cara saya menjaga kesihatan.

<noise> pembayaran berubah saya mula rasa cara membayar berubah semasa musim kobit sembilan belas yang kita kurang untuk sentuhan berduit kita banyak gunakan trasper di online dan kita buat qr code masa pembayaran kurang menggunakan duit tunai itu yang saya nampak selepas kobit ni lah orang kurang membawa duit tunai di tangan diorang.

Dalam Um per-ubatan traditional Um komuniti kami antaranya adalah daun sireh. Daun sireh ini Um dapat Um mendapat keba-kebaikannya Um kerna Um untuk sakit-sakit yang disebabkan bengkak.

Jenis tumbuh-tumbuhan yang kami selalu namoak adalah seperti segala suri, serai dan juga tanaman-tanaman herba yang berada di sekeliling rumah.

Cerita anak-anak yang popular Upin Ipin saya rasa banyak anak-anak minat <noise> dan <noise> suka cerita itu.

Um Dengan memulakan perniagaan kita buli <noise> membeli mulakan noise] perniagaan yang kecil bila kita diberi apa ni <noise> ikut pinjaman seperti AIM Um begitu lah kita memulakan perniagaan.

Teknologi yang saya selalu gunakan adalah yang pertama sekali Google Google ada banyak Google Scholar lepas tu Um kita boleh pakai Tik Tok lepas tu Youtube lah dia penggunaan itu ikut kita punya keperluan macam mana.

<noise> Apabila kerja serabut, tidak bekerja dalam pasukan, kekurangan modal dan juga Um bekerja tidak mengikut jadual.

<noise> Um <coughs> Kegembiraan yang saya tidak perlu pamerkan ialah saya telah berjaya mendidik Um kesemua anak saya ke peringkat universiti dan Um saya rasa Um itulah yang tersinga pada saya hingga pada hari ini.

Jual makanan dan minuman seperti yang ada sekarang kebiasaan orang-orang sekarang mencari kelebihan dengan menjual makanan.

Haiwan karabau dalam komuniti bisaya dianggap satu haiwan yang penting terutama untuk sebagai hantaran masa perkahwinan sebab dia nilai tinggi dan dia jadi simbol tanduk karabau itu tadi biasanya kalau masyarakat orang dalam komuniti Bisaya itu ada karabau banyak dia dianggap orang yang kaya lah ada duit banyak.

Kerja rumah yang ingin dengannya apabila kerja rumah seperti kerja rumah yang memenatkan Um itu lah yang akan bergelut dengannya.

Nama bintang Um yang saya ketahui di antaranya adalah bintang kejora Um bintang Um dan lain-lain lah Um dan buruj ini merupakan Um garisan garisan atau pun Um sempadan.

Sukan Bola Sepak.

Kerajaan kami memang banyak Um mempunyai program kebajikan yang kukuh maksudnya dari segi bantuan dorang memang banyak bagi lepas tu banyak aktiviti-aktiviti kemasyarakatan lah yang dilakukan samada di dalam atau pun di luar kawasan lah.

Saya suka dengar lagu hiburan pada masa lapang yang Um saya suka mendengar lagulah, lagu-lagu tempatan contoh program radio Era atau Hot FM, saya suka dengar, saya suka dengarlah.

Kerana ia adalah ciptaan Allah ya memang ia warna langit itu bewarna biru memang dia tercipta sejak ilahi memang dia berwarna biru lah.

<noise> Sulaman kain seperti Um baju-baju serta Um yang anyaman-anyaman seperti bakul dan juga seperti tikar.

Um Variasi cuaca yang ada di negara saya Um kadangkala nya ada musim hujan yang berpanjangan dan ada juga musim Um kemarau yang berpanjangan dan juga Um musim ribut Um angin kuat dan kalau di laut ombak bergelora Um susah Um masyarakat untuk ke laut.